نفضل عالم خالٍ من الكوارث الطبيعية، لأنها تسبب ضررًا شديدًا للحياة والبيئة، الجريمة رغم خطورتها، يمكن أن تتنظم عن طريق القوانين والعدالة الاجتماعية، بينما السيطرة على الكوارث الطبيعية تحتاج إلى استباقها والتأهب لها بشكل مستدام.